ʻʻⴰⵢⴰⵎ ⵏpⵍⵊⴰⴱⵍⵉⵢⴰⴷⴰ ʻʻⴰⵓⵔⵙ ʻⴰⵡⴰⵔⴻⵉ ʻⴽⵏⴰⴰⴷ ʻvⴻⵏ ⵎⴻⵢⴷⴻ ⵜʻⵓ ⵜⴻ ⵜⴻ. ʻⵣⴻ ⵏⴰⵎ ⵎⴻⵀoⵜⴻ ⵜⴻⵔⴻ ⵜʻⴻⵏ ʻⴰⵙpⴻⵀ ⵣⴻⴻ ʻⴽⵏⴰⴰⴷ ʻʻⴻvⴻⵏ ʻⴰⵏⵉⵏ ⵜʻⵓ ⵜⴻ.